Capanɗe joyi e joyi, nayi, sappo e ɗiɗi, capanɗe jeeɗiɗi e tati, noogaas, capanɗe tati e ɗiɗi, sappo e ɗiɗi, go'o, capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi, capanɗe jeenayi e jeenayi.